Kolonsaina any France ndreka, a France magnana anle capital anjareo le Paris iny a de paris nefany a malaza amina resaka lamaody mbana resaka kolotsaina de kolotsainanjareo ko nefany a le resaka sary hosodoko io tena mampalaza anjareo de zareo koa aminy le resaka fandrahoana akeo zareo le mahay karazagna gateaux resaka patiserie io a io tena hainjareo de raha famokarana divin-gna ko zareo a zareo a tena mahay.